Kua rodillo de amasar jei supevako eh yaiporu ipuere vaera kirai ipuere vaera yamboyereyere iarambo yamboguata guata iarambo ipuere vaera ipiu kavi oyeapo yave yamomasa jukua iru mbae reta jokua peguara jokua oyeporu